في نهار من النهارات وما قد توصفوا فوظاليه لقد سلسلة سحرية يا أخي لبستها وهزتها وحاولت وما كانتش لول فاهمة شنو باش تعمل باها بعدها بدأت بشوي بشوي تفيق بالقدرات متاحة واستعملتها باش تتقرب مع مولاتها باش تكون أكتر صحاب هي وياه وتعاون سيدتها.